Zanjêi Zanjêi waa Ngaye dayeka Ngaberi budo kajabüu tareyë lalaté kati kasi, auyakü ka gyabûu diberoye ndeka afekasi, gwandigo, Nnima har ma wakata mabi afekasi, yauwa, kwumbaci kuwa cawan sakaye Ngakase a bolo, yauwa, <hesitation> auyaku ndika a riyaye dagadu diberou ka gyabuyë kafka a'afé kafka a'afé, kafka a'afé afasikayé sai zabka Asara a ba tarei, Budo dagaɗu rake, dagaɗu margaɗe sύύsu yauwa nala dukna juƃƃase, yauwa damasar ϔuka ɗatuuye, budo duk ƃallalekasii - dafsii daba bekasi - daba bekasi dababe kasi zabuka asara aba ka'i yauwa, kana gwandam nmu, nnicawȃnsakaye haɗa ƙanoni, kana siimeri, Siimeri ditama daika diberau bai ko Nga taruka diberau ni a juga kafka a hanϔa- kafka a hanϔa, kafka a hanϔa siimerima dai ka mena'abai, yauwa kana kȃu guza, guza mukauwa hausa ko abunan ca rafuu um, mena'an to ditama ekau amfani. ﻿Ka mena'a ma tara, yauwa kanukaye mesa, mesa ma duk kasa kaasa daga kate da kasa sari mai nawa, ba taɗu sati shinde kabai amma Nga na nawa gyadta kaye na dayi Nga bai, yauwa kana manan ditama Ndayeka Nga bai, to kana mesaima ditama Ndayeka Ngabai ,to kana guza, guza kuwa gigda, gigdimena'a, gigdi kumƃaci.ka guza ki kumbaƃacii, Ng aka yayani, Nga ka be nanii amman aiyan guza aiyan kumƃaci kana ka siimeri ka gwandugo Ng aka yayani, aiyan-gwondugo aiyan siimeri, yauwa aiyan berewa, barewa kwaa gigdi ƙoci barawa ka ƙoci yaresu wadii, kuma dawaka a riya <hesitation> ƙoci ɗauka a kwaro, barewa ɗauka a riya, yauwa amman, memba shigga na riya, na riya, na riya waike namentaka si'nto, kana jagajeri kana Njamba dai duka ka simma bo kare-kare ka simma hausabai yauwa jagajeri eka zawa kwaacacei, kwaacacei ka beɗi kana <hesitation> Njamba dai Nnike jagau nalemetaye ka Nninase do metai Ngambadi ilasikau, yintene sikaye ka kalese Nyawai-Ndagai, Nyawai-Ndagai. ﻿Nyawai-Ndagai, somu Nyawai-Ndagai, Sai shene a tahunta jagau ani dae Nyawai Nyawai Ndagai ayam kana duji, duji kwutii, kana zaraku, zarakuma kwutii, kana angulu, anguluma kwutii, kana belawi, belawi tabo takama kwutii, kana baru, baruma kwutii, kana <hesitation> ndabiri, ndabirima kwutii, yauwa, kana <hesitation> duk kabo hausa ka ka'ii. Agwagwa kana <hesitation> mena'a tatti-kwaro duk sumeri barewa <hesitation> mena'a auyaku <hesitation> Budo, bangai duk markasu waɗi, zanjei mena ayam duk markasu waɗi agwa, <hesitation> Agwagwa balawi, rarino duk markasu wadi <hesitation> shanbuwa ka rarino, rarino na bela-bela bela –bela ka rarino markasu waɗi shanbuwa ka rarino markasu waɗi angulu ka belawi markasu waɗi dabiri ka belawi markasu waɗi ayam ka ayam bo zare Ngamtakaye markasu waɗi, to bica ayam ka ɗafka abicam- ka ɗafka abice kabo kare-kare kabo gwazinyii gid markasu waɗi amma kala Nɗina motaye saika cawu zuko. ﻿Bakar-kare ɗeka a mota sul-zuni guzini gambai nadi bai, amma guzini kastakaye, bakar-kare jauka Ndina mota bai zuni ɗauka ka ϔakarabai, motama anca-ayam wallahi ka, <hesitation> kaba, Ndina motama ada, ka Ndina motama zanjei, kaba Ndina motama rakumi, ka Ndina motama ma doku kaba Ndina motama koro, kaba nadina motama zanjei gid darasu waɗi, duk markasu waɗi, kuma mu roƃaka Ndagei, Ndagei iletom afuwa, tala burba iletum afuwa, dumadai murobakan ubangiji, Ndage Nana maiwa, maiwanadutu murobakadutu amman dumuke mudalau baitake ɗewa alheri, tumbutuke ɗawe alheri dòò mu-'yanka memma 'yawaye dimke 'yawadai datfimu ne, baya maina memma disa bai saidai memma alheri Bakar-kare koya eka cacani a hankali, a hankali, a hankali, leɗi-leɗi kumbarina ga jewii, leɗi-leɗi kumbarina ga jewii, leɗi-leɗi kumbarina ga jewii, ma'aussara-ragasa leɗi-leɗi kumbarina ga jewii saragasarasa leɗi-leɗi kumarina ga jewii, kare-kare ɗafan kuti nda kokatan makam gaɗaka ba mafe ma mbala, ba kokatum maka na Nhina duniyani lafiya do katukau.